Hé nrutia xhiá xhichi kando xhi nrutia xhinana mi iin xhinana kué até, un dadendo xhí uj <hesitation> nrivi chón kando jakexhi até kaxhi nro xhi, até nrió nrutia kuii, kuii ya'á kuii ke xhinana kuii, até kando jan chí kuté nrivinrí, té dukadanta tí xhikanró xhi chinankuiin, até uj <hesitation> ihó comida nriuku jake kandió xhiu té nruxhi ke yúxhe kando nria ka jan koga comida kando ní.